Va kua re kam rere mang a ngaiting to mang nguaro keknen. Tete kun mnom nhomok to o yis, o valngek ruk tete, mang ngama lei. Tei mnam a valngan to tennik, ngama lei kaikiem a tet a nan ka svil. A tet anan ngara vle ka nho orom a nemhel to a ne vlom to, nam kaeha tka keknen ta ya, to ngara ngae kael a re. Kama pis, ngara polger re mang a vlom, o a ngokol to te ngata svil mang kam, min kam lei. Ngar sma nho na, kaikiem o usuol na, to ngara vokong te ane vlom, o, a ngokol to kam lei orom ani vlom to, a vlom to kam ngae ngang a a vlom to, a vlom kam ngae ngang a ngokol. To ngam kael are, to otet onan ngare korsang kserpgam o papat ruk, to ngar polger a re he mang en ngiduk. Nginera vletok ne he ngara vle ka nho ekam a ngokol ka ro keknen ka ngaeha, va a ngokol kat karo val ngan ngara nho ekam a vlem ngongae, ka ngorsang, ka vle, ka ngae, ka keknen. Ngae kais mnam a kolkha to ngara kun ngir kim kam polger re, to ngara vaeng a vlom. Ipai Kmeel ko kim kaorvleik, kaorserip nga rek en kam vvle kar mar nang mar kam koum ka vle nang ka nonho ekam kam le kaenkim. A keknen to nma pis tennik. Mang tete, o mia, lreip, lurokol tete, ngatlo kta vaeik, mor tgus ngotlo kta vle kun mnam a keknen to. Nong tete tuk e, mor kat ngot vaeik edo. Ngota vle kun, ngotlo kta lilei <hesitation> kaikiem a keknen, ngora keknen to tennik va nguortek nguor nek ngara ipetuk. Nove ngota pat te ngora kaen a- anieto ngota vle kun mnam nguaro lpetuk va ngota pat orom, nguortek nguornek nga lo kais kama eharom ngaro papat kam kpoot kim nguaro lpetuk. Ngote mrua lei ngot mu kan arom ngar ta ro mur papat. Ngote mruo konsum mor orom ngor taro mur papat nang nong kaikiem a keknen to tennik ngma lilei. Vanang ko gi kael o papat kun mnam muk ruk tete, enang yin erieto erieto tetemang yin kam svil kam lei, agi papat atgiang. Edo, kam ktar mang in kam lei, ngemrua pat mang in mruo na. Ngiak pat ma ila ngorsong. Enangte ya vle ko ma mhe to ya lol o papat yop. Ipai Ngia kael a papat to oguo ktar kam sma lol o papat na yin kam ngae kpis kotek na ngia ka kpom ka ngaeha ngang ngain ila ngorsang kam ya mang ngain to ngia le kpapat mang lei. A lei tlo is kam noup. Ngiaka ktar na <hesitation> one papat ruk ila ngorsang, ila vle nera ya. He kop ekam to ngiaka ngong a vlom a ngokol, tang vangko ktar mang in kam ring a ngokol a vlom, ngia ka vle kvokong te ta ya ngaing ngain kam lei kngae mnam a vrong rhek, o, ngiak lei lsir ko mnam ila rengmat. Ngia re kam lei lsir mnam ila rengmat, va ngia kta nho kat. Ngiaka vle he ngiaka nho ekam lurokol. Erieto ane ngokol to ka keknen tya, va ta mnor kmeha, ner smia tar a vlom ngniik, nera nho ner kael a vlom ka ngorsang ma mie. To ngia ka el o papat mang kam kabisim kam hera lei orom. Nang ngior kam pis he gi koungtu mang o sreng, ka vok ko te nho nngia, kalo keek nginta nho nngia koungtu mang, he gia svil mang kaikiem ka gi vok va karo sreng. A keknen to mang a vok va a sreng nang nger la mnor te. Ipai Ka ngorsang ta ya, o a mhel to ka keknen tlo ya, ka ngorsang tlo ya. Nong o vle ekam ka ngorsang ka pun nong ka ngorsang ka pun ngang, nong ka vle ka pun ngang. Tgia manam kngae va ka keknen kat tlo ya. Nera kapter in va itet, inan kat, ner la svil mang ngar. Mang a ngaiting to mang a vlom. Mang lurokol ngaro ngait ngaol ta maenang kat. Lurokol kat ngma pat te, mar ngam kaim lreip, he lreip ngara vle kumer mar. Nove, lurokol kat ngia ka vle ma ma a keknen, a papat. To tete ngia vle ka nho ekam a, lreip kat e kvokon te a ne vlom to, a ne vlom to. a ne vlom to ner kais kmorsang ka vle, ane vlom to ner kais kam nho kun ma rengmat, kya mang kaorvlek kaorsnerip o tok. Ane vlom to ner korsang nero pat kama vle kam tater o mia, a keknen naka vle kun mnam, yek nak lei. Na gia. na lo gia nho kaikiem a vlom kalo kek karo sreng nma sreng, nma ngo ngae tok he gia vut kaikiem. Ko ngera papou mang ngera kol eola na pis gia vle gia srim kalo ktiek. Ner la mnor kama mumguol, kankan po yia, nam bu kaituk. Ipai Va nma keyang karo, ka kaorhenek, kles, kaor snerip eriemar kam oi vaek mnam ka krek, o tlua mnor kam mrot hek ay ngang o mia, a kain, a vlom ka mten to edo, yin a ngokol ye io is kam, kol a vlom ka mten to edo e. Enanko ngiak pa te ye kais kam kol he yim mruo kam mrua srim, va thera ngae tok, ko ngota vle tete, a valngan to tete ngota lilei kaikiem mor mruo mo ngora ro lpetuk ngruaro svil. Vanang kam gia kaen o papat ngang ngor tete, a valngan to tete, kun mnam o papat ko mor ruk ngota ktar ka vle, kililei kvokong ane nhomtok to ta pagis tete, o tgoluk ngta pagis tete ngoa vokong he ngot kaegom kama, elel o papat kun mnam muk a volngan to tete mularo lpetuk. Kam vle he ka sma nho orom mularo kerok, kaehaorom ila papat ayar mang yii ila lei kam ya, va ngior kam vle koungtu, he gia kol a spa kam gi her gia lei kaikiem anieto ya vle kvokong, ko ngiak kol a spa enang nanga ko kua havae tesgun kokta havae te ngera kol a spa ngera kol edo ner la ya, o ila ngorsang ner ho mia kernonho va noup kat, a yor nma pis. ngera kol a yor yin a vlom, ngar gi kaim in imin imin nger gia yor. O yin a ngokol. Ipai Nger gia vle kumruvik uruvik ko nong ka-ka-papat ayar ngang ngang kmorsong he kael ila-kmen mamie ila-ila kmen ko yin kama-vle matrgiang he a mheto ya yle mnam. yhe ra vle va yeguyang in kam orsang he ka mang kam panena ila ngorsong to koknai nera sap nngia kaelel kuo mang in kama- elel a yamok. Ekam tok. kua hayae te ngia kael ila kmen ma mie eii-to-opapat ruk ngak vaiek kun mnam muk. muk kmelel kuo mang nguk kam vle he ka nho kun mnam o papat. A kain papat ruk endruk kama-pet ane kermonho mok to ner kaol. ve mnor mang he va ye <hesitation> sim kut ngam kmin kmeharom ila papat yar kam vle ka nho he kvokong erieto erieto e kaeharom ila <hesitation> ipek kam ngae mang ani ngaelaut to yin kama lei kaikiem ita papat. va ila ipek. Nang a yamok kam vle va ila ngorsang kam ya. Tlua-ngot lo is kam kta horgem ngroaro ipetik kmikiem o keknen va o papat ruk tennak. ko tek koppet he. Ngota ngae kun mnam oi maein to tete. o. a venloot to tete. nojot her gia vaik kun mnam o papat ruk mkor lakyei va o vrong rhek. Ngota mo patap mo va vaik orom o keknen ruk mkor lakyei. va o vrongrhek. Nang mor lsir ngoraro keknen. o papat ngta noup. Vanang ko kam gi kaelel o papat kun mnam mor. kam ktua vle enang tok. va ka srim ngrua ngorsang. kero gi papat akuruk kam gia hallager ngang ngor mor mrua vle. ka nho ekmor va ekmor va kaelek o papat ruk kam nho nang ngora ngorsang kam ya. noup o vu rhek ko. kgia rere mang a ngaiting to mang tennik ko a lei nma sap tok va tete yin erie erieto ngiaka svil kam lei. ngera papat nngia kmehaorom ila-a-ngorsa kam ya. Kkaen o rehk ruk. ther kais tok. <noise>